Saria que kaung jay tatam de saria lapay pus tatam de dos kilos jay de de tres pus taem kinyie kimbia'an pus kujuy lujueu kupu lem lujueu y nipem lich'u per si ta'em kibia pus lem mani lich'u y saria ba'ey tatam rapu pus lem taem kinyie kimbia'an y saria stakat rapu paiñ porque se kua lanjiang kibia pus lem jay lich'u mani y nipem jay kua mbanaung saria saria mujuy paiñ y saria pakas jay pakas se kua mananaung pus kua manatsajau mani y se mut pus kiajay lichu'u y se kua lare kinyie kimbi'an kupu lem jay lujueu kuba'au y sania saria talung jay talung mata kua lanjiul pero ya se kara ranju kunju kiñiuy kunju pus ya lichu'u lem se nin kua nanaung y saria de chikiau pus paiñ jay saria de ba'ey ba'ey kua lanjiul pus y se kua lanjiang kibia pus lem nipem jay nipem lujueu lem many lich'u y saria de jay saria de kari pakas pus rapu se kua mananaung pus kiajay mani kua mananaung y se kua manatsajau pus kua latsajau mani porque se kua lajeu kara nda nimbiay o nuy nimbiay kua lajeu de kua mananaung pus lichu se kua lanjiang kibia saria kari chorizo rapu paiñ jay lanjiang kibia pus lijian xichu jay mani lichiu y mu kua lanjiul kimbia'an pus lem lujueu jay kuba'au y pa kua mananaung. <noise>